हम अपने जीवन में अबतक दू पालतू जानवरन के साथे थोड़ा-थोड़ा समय बितवले बाटी। ओमे से सबसे पहिला पालतू जनावर हवे कुत्ता। कुत्ता के बाद हम जेकरे साथे सबसे ढेर समय बितवले बाटी उ हवे खरगोश, एकरे अलावा हम दू पकशिन के साथे समय बितवले बाटी जौन कबूतर और तोता हवे।